Akpugha ayima nne ayebhambinghe. Onogho-fon nti nong ofona-nor uti ama okara ane, oyare ane, okinna mma oyima nyen ejum Nong oyima-ano nyen ejum na nti ama. Anne ayena nji-oyima na nti ama-afo. Okiyen se oyebhambinghe oki joe. Kpe nkae-owa or ndum owa na akpi nti, akin nti ama-fo anyanghe ane ama ka aribh-oju, agbeg oju, anamma onutu akara anne. Nti na ndi ejun nji atama kpe bhak ebhib nyi nne ka ngun nyi ebha-no. Ebhu nti changha onyin oyim kpe-jum. Ekpi nnenkae nyo akpi abhon. Nong akpi amo abhon ama. na ndum owe, ndum owe okpat oyeye, nti chang ye mma akikin anyanghe abhom. Abe amaghe abhom na nkae. Nkae anyo achime echoe abhom aji-afo. nong achime echoe abhon aji, akene akepe ka nti chang ye mma akiyim Kpe ejum, akere ajag nga, akin akak ka agore Nong akaga no, Obasi abha yuk agore ame ana, atam ye se jen na okpi afor nji oyi se ebhu onoghe okin nji ogure okifon nti Ye se, se mme nkpi eyak aku atino se okay Sejong, jong oji keb bijak, Keb bijak ка mкрак, ка mkpak, ka mkpak, se ki nyu esue, se kin eyak aka aje afo, se okpiga-oyura ka bijak abi, okpiga oyuga. Na nong akpiga no ayud akpigi ayura. akpiga ayuna. akpigi ayuna. ayuna ayura, aku Chang amana-oman, ajura aku chang amang-oman, tate-a-a biyak abhi bibha sue, Nong biyak abi afo bisue fa fe-feb na aku fe-feb aku anyine onyine. Eji njikat chang nji aki kak aku. Obasi abha bhib ye se se bijak bimana? Akpugha ayima nne ayebhambinghe. Onogho-fon nti nong ofona-nor uti ama okara ane, oyare ane, okinna mma oyima nyen ejum Nong oyima-ano nyen ejum na nti ama. Anne ayena nji-oyima na nti ama-afo. Okiyen se oyebhambinghe oki joe. Kpe nkae-owa or ndum owa na akpi nti, akin nti ama-fo anyanghe ane ama ka aribh-oju, agbeg oju, anamma onutu akara anne. Nti na ndi ejun nji atama kpe bhak ebhib nyi nne ka ngun nyi ebha-no. Ebhu nti changha onyin oyim kpe-jum. Ekpi nnenkae nyo akpi abhon. Nong akpi amo abhon ama. na ndum owe, ndum owe okpat oyeye, nti chang ye mma akikin anyanghe abhom. Abe amaghe abhom na nkae. Nkae anyo achime echoe abhom aji-afo. nong achime echoe abhon aji, akene akepe ka nti chang ye mma akiyim